Íke kúnímíra̱ kuinchjánia i̱tsie xi kju̱a̱ra̱ ngátsi sá ku̱nia chin xi sá tu̱ mi chín xi tsubana sá xi chijtsíé xi ngátsi xi ku̱ni xi ya̱nga tu̱se̱ nga tséjín xi chji̱nie̱, chji̱ni̱e̱ jki míra̱ne̱ sá ku̱nia ngátsi xi mi̱e̱ xi kjúátsieé xi mi̱e̱ jchá ku̱ nga i̱ke sá ku̱a̱sín xi ku̱ni ya̱nga sá ni̱xti manchjónra̱ sa xi kúéjñaniá sá ku̱ni xi tsijtsíé, sá xi ya̱nga xi ku̱a̱sín tsijtsíe katsubara̱ xi ni̱xtine̱ kúnímíra̱ a̱ tjin íkee tsijien tjinní mi̱e̱ xi ku̱a̱sín kúnímíra̱ bíexkun xi xka̱ jki ngá sá ku̱nia xi ku̱a̱sin nga nchatíjngaya ni̱xtine̱ kjiñá ngu xka̱ne̱ xi xka̱ yákútúsubá mixúnra̱ji̱n kui xka̱ba̱ne̱ ike fayá mi̱e̱ nga̱tsa̱ ni̱xti tu̱a tu̱ kuijín xka̱ba̱ne̱ tsikátíjioo̱n mi̱e̱ sá kúnímí chju̱ti̱ nisienne̱ ku̱ kee xíníe xi xínierá chi̱nga̱ Ngajyán ike ki tsajmíba̱ tsiásuni minchasíén mi̱e̱ nitja a̱ngú minchaya faya mi̱e̱ xi nga̱tsa̱ ni̱xtiba̱ne̱ ku̱ kía̱tjin mínchasíen xi nga̱xtu̱nján a̱ngú beñúkjaní ngu naxti aa̱n ku̱ sa xi kju̱a̱ra̱ xi jtíráne̱ sá jtí sá amajtíjienne̱ béndára̱ mi̱e̱ sá ku̱ni xi xka̱ ya álaxa̱ kui sendára̱ ku̱a̱sí ku̱nisa ngu xi té mixúnra̱ané a̱ kui i̱tsie i̱tsie níki ni̱xtiba̱ne̱, tu̱a majínne̱ sá kjini nga kui sá ku̱a̱sín kui xka̱ba̱ nchabine̱ ku̱sá nandá nchan ku̱e̱ra̱ ni̱xtine̱ tsén majín bi nandá nchannée̱, ni̱ítu̱ ku̱nia jyan sara̱ ni̱tjinne̱ ku̱ sá ísa̱ ísa̱ ndáne̱ sá tsíé skúíjín nandá nchá a̱ ku̱a̱sín kijna mandá ni̱a ni̱xtiba̱ne̱ aa̱n kua̱sín nkjín xka̱ne̱ xi ku̱a̱sín matujín yaa sá ku̱nia xi i̱ndé xi timajcháji̱n xi ji̱n xi nde̱kjúánbi̱ne̱ kíte̱matujín yaxkunji̱nne̱ a̱ta xi mi̱e̱cha xí mi̱e̱jcha xi kísa̱ ñú kjúátsiené a̱ subá xka̱ jki Síóo̱n xa míee̱ne̱ subá xka̱ jki ngaa̱ tsenjín xi chji̱ni̱e̱ jkine̱, sa ku̱nia i̱ke kúnímíra̱ xi tu̱ kúejñania xí nde̱ ngaa̱ sa xi chji̱ni̱e̱ jki ngané ngaa̱ sá ku̱ni nde̱kjúánne̱ a̱ndé ya̱ fíóo̱ mi̱e̱ ni̱xtira̱ne̱ a̱nde xi ku̱e̱ji̱o̱ tsi̱e̱ chji̱nie̱ jkijanné ngua tu̱ xi sku̱i̱e̱ nga a̱ndé kíkje̱e tsájmí machjenrá mi̱e̱ba̱ xi kuine̱ a̱nde íkje̱ jkíne̱ ku̱ xi mani jóne̱ ngaa̱ sá ku̱ni mi̱e̱ba̱ nga a̱ndé ku nga a̱ndé machjí ngátsi kioo̱ne̱ a̱ndé to̱n machjen yába̱ne̱ ngu kijín mi̱e̱ba̱ne̱ sa ku̱e̱tsu̱ríne̱, kúní míra̱ tu̱ kju̱a̱tjórá tsjará basien jki, a̱ ní to̱n machjenráne̱ ngua̱ te̱ ndára̱ kjine̱ nga ku̱a̱sín kámatsíjien mi̱e̱ba̱ne̱ ngaa̱ xinde̱ tu̱ mi ngua̱ kijna mandá ni̱xtine̱ xi mangíóo̱année̱ kábéra̱ jki kábéra̱ askan sá nindu siera̱ nindune̱ jon, a̱ kijna manda ni̱xti ni̱a ki kijna fayára̱ne̱ kua̱ tjin nítjin tjin xíngi̱a̱a xí kua̱ ngaa̱ a̱ tséra̱ to̱njínne̱ a̱ tu̱ú nchasíón xa xí xi indi xkáa̱ jkiba̱ne̱ ngua̱ sá tu̱ indi tsíjtsjienée̱ mane̱ jon xi tu̱ indi tsíjtsiebáa̱ mane̱ askan Te̱ ndá ni̱a kuine̱ sákjini sá ku̱nia axu̱ba̱ne̱ tu̱a ya̱íkjúán nga kátsubána tsíjtsienée̱ chi̱ni̱e̱a xí axu̱ míne̱ ya̱ní sá ku̱a̱sín ku̱nia ya̱nga ndáñánée̱ ma chinieñanée̱ sá kjini sá ni̱ítu̱ ngusa ndi ndáníñu̱ axu̱ba̱ne̱ kámandáyane̱ chi̱ni̱e̱a xí tu̱ ku̱a̱sín ku̱ ku̱a̱jíán ni̱a kuine̱ sá ni̱tjin kjita ku̱a̱sín chi̱ni̱e̱a áxu̱ba̱ne̱ tu̱ batuní ni̱a kuine̱ sá nde̱ káchini ngu yajínñá nde̱jin ni̱tjinra̱ kju̱e̱étsjierí íngu chi̱ni basíónna ítsiene̱ aa̱n ku̱ tjin míée̱ne̱ ku̱ sáme matjengia míée̱ ni̱a kuine̱ xi bíexkun xka̱ne̱ sá ku̱a̱síán ku̱nia nga i̱ke kúní míra̱ ngaa̱ tjin índi níxti nde̱kjúánbi̱ xi tsubára̱ sá xi ku̱i̱xúnñá xi ya̱nga ni̱tjira̱ ake jtsíanée̱ ku̱ sá ya̱a nchán xi tsubára̱ sá xi ku̱i̱xúán xi tji̱ná jinné. Aa̱n xi kuia xí tji̱má jinbane̱ ngua gaa̱ a̱ te̱ nchakun tjin ítsiene̱ ngaa̱ sá kijnajín tákjioo̱an níxtiná kijnajín táni̱jkira̱anéé a̱ i̱ke kísa̱ ñu mánchjónra̱ne̱ askan sá ke sá ku̱e̱yatéan níxtinané, tu̱a a̱ te̱ tjínkjúánni jkira̱ ni̱a kine̱ tjin yáka jka̱ ike kúni míra̱ xi xi mandáni ni̱xtiba̱ne̱ jo a̱ sá kjini nga yaxkuan xí kui xka̱bane̱ A̱ béndára̱a níxtinane sendára̱ subá téni bí xi ku̱a̱sin íke xi kui ska̱ba̱ne̱ ku̱ sá kjini nga majínne̱ kua̱ kju̱a̱ñú tjinrá nga chji̱nie jki tu̱ kjiñáni i̱tsie to̱nne̱, matjéngia xí chji̱ni̱e̱ jki aa̱n sá ku̱nia ngátsi chin xí kámatsíjiean xínde̱ne̱ xi xi kju̱a̱ra̱ xi mixúán xi chias, xi chin-asuka̱ tsúa̱mi̱e̱ne̱ ngua̱ chi axi mixúnra̱a xí íénnané, <noise> <hesitation> joo̱n kjiñá íngune̱ xi i̱kie xi kúnímíra̱ sá ku̱ni xi i̱ke xi kánse̱r tsúra̱ mi̱e̱ ku̱a̱sín mí xi ien kástiya̱ne̱ a̱ xi íenná ni̱ yaxkujínia xí kumía xí kui chinba̱ne̱ kua̱ sa ku̱nia xí ñú kjúátsjiee ngaa̱ jngunine̱ ngaa̱ tséjín xi chi̱ne̱ jkiba̱ne̱ nga nde̱ni ngá kámatsíjienne̱ nga kúnímíra̱ bíéna níjmíé kúsín mí ku̱ni úngu chínba̱ne̱ ndaa̱ xi kjúátsienée̱ tu̱ kuenda̱ káchaja xinxi̱a̱á tu ya̱ní tsén yajínñánée̱ sa ku̱i̱xúnñá ajín kuisu chíbi̱ kábeyani jon ku̱ tuenda̱ kábeya xingi̱a̱á tu̱ ya̱ní chin kátsubára̱ ni̱ yajínñá kúmí chin xi kábeyani xingi̱a̱á a̱ kui búeno̱ ngaa̱ nítu̱ kuisa ñaa̱kunne̱ xi tu̱ indi xkáa̱ jkiba̱ne̱ tu̱ kuisa nchata anima̱ra̱ xingi̱a̱né ngaa̱ tsénjín yánú ku̱e̱ji̱ xingi̱a̱a xí kjúátsjiené ngaa̱ Kua̱ ni̱ma̱ra̱ chunne̱ sá ku̱ni ngujña̱ nguski̱a̱ xi xi kísa̱ ñú kjúátsiené ngaa̱ ya̱ní nga a̱ndé xi ku̱a̱sín kúáj, kámajcháji̱n xi ji̱nne̱ a̱ndé tjin ítsie xi ndi̱ya xí ndi̱yá tie mixúnra̱ané ndáa̱ xi kjúátsiee ngua̱ bie níjmie míée̱ ngaa̱ ní tu̱ tu̱ ku̱a̱sasín síju mi̱e̱ne̱ joo̱n tu̱ kuisa tsijkíra̱ indí xínkjinnée̱ yanú xi kábeya ngu ndí xínkjín ni̱ bíéjín mi kjúáa̱ kábeyani tu̱ kuenda̱ nga kábeyane̱ tu̱ ya̱ní joo̱n, ndáa̱ xi nde̱kjúánne̱ a̱ kamatsíjien xi kui chin xi ku̱a̱tíxannu̱ba̱ nga a̱ndé tjín jenráne̱ ngua̱ ku̱ te̱ kúía̱ tsú yaka xi mi̱e̱ nga̱a̱ te̱ tjían míée̱ xi xi taxínne̱ nga bíéxkun nkjín xka̱ bíéxkun mi̱e̱ba̱ne̱ nga tsúne̱ ajín kie kui xka̱bi̱ ti̱o̱jún ndá xi kju̱a̱ra̱ chi axi xi kámatsíjien ngua̱ xingi̱a̱a xí ku̱a̱sin íkie mijíénra̱ne̱ majngi xka̱ba̱ne̱ bine̱ tu̱a míchjiá xi kui chinbi̱anée̱ ku̱a̱jín kijna sá ku̱i̱xúnñá jo̱on ma mandáña xí kui chinbi̱ majínne̱ a̱ tu̱ ku̱nisa xi xi tu̱ mixúán nga tu̱ ku̱nisá xi ikie ku̱a̱sin ku̱nisá tsikéjenchará tsikjíndibajíen i̱tsie xi chji̱ni̱e̱ jkiba̱ne̱ ngaa̱ tjin yáka nindu xi ku̱a̱nísín ku̱nisá tu̱ Tu̱úku̱a̱n nga kísa̱ kijnajín ku̱e̱yáñanée̱ kísa̱ tu̱kúñújín mañu chínba̱ne̱ a̱ ta̱fí títsi ku̱a̱ra̱sín ku̱nisá tibákinginá tsítsikjíénané, jon a̱ chan fechu ngú ni̱tjinne̱ yanú kíte̱ chukjúájínra̱ yajura̱ mi̱e̱ ngua̱ beyane̱ sá ku̱nia ma yaka ngaa̱ xi chin axiba̱anée̱ nga tjin míée̱ xi majka̱ne̱ ku̱ jku tsíkjíéra̱ne̱ nga jku máxkiené aa̱n sá kuianée̱ xi chin xi ínguba̱anée̱ xi xi ien kástiya̱ tsúra̱ mi̱e̱ne̱ kánse̱rne̱, kua̱ xi kui chinba̱ne̱ kua̱ kísa̱ kijna tsik'íenra̱ mi̱e̱ne̱ ngaa̱ yaní ikie xi bíé mi̱e̱ xi ku̱e̱tsu̱na xí chji̱ni̱e̱ jkiba̱ne̱ ajín kui chinbi̱ tjinrá ikie xingi̱, ngune̱ kíte̱ ni̱majín xi ñáa xí ñané ngua̱ sá tu̱ tsijienrá kjitanine̱ jtu̱káta koo̱ tu̱ndáa̱ majínne̱ ísa̱kjúánní sá ku̱e̱tsu̱ná ajín nga jinraní kjíjin chinbi̱ a̱ kísa̱ kijna beya mi̱e̱ xi kui chiba̱ne̱ aa̱n ndáa̱ sá ku̱ni xi, xi na̱tine̱ xi ku̱ni tíxangaáne̱ xi tu̱ kju̱a̱ra̱anée̱ xi tu̱ indi tsíjtsíé xi tu̱ sá cha̱ján ya̱a cha̱jan ndíbará ndsu̱aá sá kúsinnée̱ a̱ te̱ nda sa ku̱nia kuia xí cha̱janbáne̱ Ngu tu̱ i̱tsie i̱xti machjénnané sá kúéjñania sá ku̱ni xi xángané ngaa̱ tsjíé xanba xi kuine̱, kui machjennée̱ ísa̱ní sá ike a̱ ma tíóñá kíyaka tja̱ba̱ xi tsúra̱ mi̱e̱, tja̱ba̱ ya chjájña̱, baja ndátsie íke kui yabáne̱ ngaa̱ tjin nítjin ngaa̱ tsú mi̱e̱ne̱ jínnasú kámasie tjin nítjinne̱ askan sá kandibána íkee kúnímíra̱ kámakútu náxáná kámakútú ngaa̱ nkjín mi̱e̱ ku̱a̱sin máne̱ nga makútu náxa xí naxa ndsáku̱ne̱ a̱ tsú a̱ tsú mi̱e̱ xi kine̱ ngaa̱ ndásu xí tja̱ba̱ ya chjájña̱ tsúra̱ mi̱e̱ne̱ sa tu̱ tsi̱xunina míee̱ ku̱ sámé sá xi tu̱ kju̱a̱ra̱ nga tu̱ ndsu̱kuaa tu̱ ni̱tíjuanne a̱ xan xínchajínne̱ aa̱n sá mijíénna ti̱o̱ñanée̱ a̱ níxuniñanée̱ tu̱a a̱ nandání níxunia xí tja̱ba̱ ya chjájña̱ba̱ne̱ a̱ tsú mi̱e̱ne̱ ikie ndású ya̱su̱ nga sá jínná kámasiene̱ ya̱ machjen xí tja̱ba̱ ya chjájña̱ba̱ nga tíóa xí téra̱ne̱ nga tsúne̱ nga tsikjendayásu íke jínnanée̱ ike basíóo̱nsúna ítsiene̱ xi kju̱a̱ra̱ sá jínná kámasiengá aa̱n ku̱ nkjín ísa xka̱ yajáne̱, nkjín ísa xka̱yajá xi ike ngua̱ íte̱ matujín yaxkun Yaxkunña yanee̱ xi jenrá xka̱ xi ku̱a̱sín xi xka̱ jki xi tjinbáne̱ jon, a̱ tu̱ kuisa xi kuni tíxaan na̱ti sa ku̱ni xi ya̱nga majtíjienanée̱ ngaa̱ ma níxuñá sá ku̱ni xi axu̱ba̱ne̱ ntsjieá chu̱ sera̱ne̱ i̱kee xka̱ i̱kee xka̱ ya álaxa̱ba̱ne̱ ku̱ sejin kanela̱ne̱ a̱ xi ti̱o̱ña kíóo̱ne̱ basíóo̱nnanée̱ tu̱a ní ni̱tsie xi nandá nchan májín tíóñané a̱ ni̱ítu̱ ñujún ón ni̱tjinne̱ tu̱ jó jyán ni nítjin ti̱o̱ñan xí kui xka̱ba̱ne̱ aa̱n ku̱ kjiñánga ngú xka̱ ni̱a kuine̱ xi i̱kiee xi xka̱ ninda tsúara mi̱e̱ne̱ sá kjini tjin nítjin ya̱a ngaa̱ ku̱a̱mañá sá kámangajunñá sá ndá kákáñá sá búéno̱ sa tjíénná kákániñá sá kúsín ku̱ sá yá kákángiñá, tjin xí xka̱ ninda tsúra̱ mi̱e̱ne̱ kuia xkáa̱ba̱ne̱ ke kúnímíra̱ a̱ te̱ níxuniñá ni̱a kuine̱ xi kui xka̱ba̱ tsú mi̱e̱ne̱ ngaa̱ kúní míra̱ mara̱ ku̱a̱sín ku̱nisá basíníena xí kuine̱ sá kúéjñaniá sa ku̱ni xi ngu ngixún kátíóña áke Kjindi íke xka̱, xka̱ nindabáne̱ eso̱ a̱ ngixúnní tíóne̱ majínne̱ sá ku̱i̱xúannée̱ ta̱jñúrá skúíi̱a a̱ndaa̱ xi ngixún xi ku̱a̱ngixún ku̱a̱jñú te̱ku̱a̱ tsjuyújuñané a̱ya̱su sákundíera̱ xi kui xka̱ba̱ne̱ sin xará xi kuine̱ ngaa̱ basíníe ngátsi yajunané tsjáde ku̱a̱si̱níénané, tu̱a majín ni̱a kuine̱ sa tu̱ ku̱e̱da̱a tu̱ ku̱a̱sín ti̱o̱ skáñané sá ku̱i̱xúnña ajín tu̱ kuenda̱ nga téndána tu̱ kútjín nisí jó nisu skúía̱ a̱ majínne̱ a̱ te̱ chu̱ba̱ní tjinrá xi kui xkaba̱ ni̱a kuine̱ nga i̱ke kúní míra̱ majín batuníe ku̱ xi mani jóne̱ a̱ tsú mi̱e̱ne̱ a̱ kunísu xí ndánine̱ sá ni̱tjin ku̱e̱tsu̱ba̱ra̱ané nga sa nga tsú mi̱e̱ nga xka̱ tsjie koo̱ xi kui tsen sá ngua̱ nga mara̱ tsijkínané sá ku̱nia xi kui xka̱ba̱ xi ti̱ne̱ káníxi sá ngu ni̱ítu̱ ngu nísune̱ tsjádé ni̱xine̱ eso̱ xi ti̱o̱ña xí ku̱a̱jñúba̱ne̱ tibásíníérí ku̱a̱ni̱tji̱e̱n xi ku̱a̱nchajúnnine̱ a̱ tjin yáka mi̱e̱ne̱ xi ñu básíníéra̱ne̱ askan majínne̱ sá ku̱i̱xúnñá tu̱ kui ku̱a̱n ku̱e̱sutjíén ngaa̱ onya ngátsi yajura̱ne̱, káma'on ntsja̱jku̱ kama'onne̱ a̱ ndá kasíku̱ra̱ba̱ne̱ Aa̱n sá kjini tjin yaka mi̱e̱ne̱ sa tsémejín xi síku̱ra̱ne̱ a̱ maanée̱ sá tu̱ siníénine̱ ku̱ tu̱ a̱sín xkúíén, tu̱ ku̱a̱sín xkúíén bíníé yaka mi̱e̱ne̱ a̱ ísa̱ sú jchanné ísa̱ sú jchan xí ku̱a̱sín nde íte̱ ngu nísujín skuinée̱ a̱ndé ngu ni̱ítu̱ ngu básu̱ skuiné a̱nda ngaa̱ kísa̱ jchán tu̱ kásinié xkuien xí kuine̱ sá ku̱ni ya̱ machjen xi natsí tsúra̱ mi̱e̱ne̱ jon ya̱ tsíkíxi mi̱e̱ne̱ kúíxtejín a̱ngú ya̱ní nchatsúnjibáne̱ ngaa̱ tsjádé kátetukángi ngátsi xi nandará xka̱ba̱ne̱ a̱kuisu, a̱ ya̱ machjen xí kui xka̱ba̱ne̱ sá kúejñaniá sá yá kakángiñá sá sá kásineta yajunané yánú kámacha̱jnga̱ jín yanú kámacha̱jnga̱ a̱ kui tsekjendayá ni̱a kuine̱ a̱ te̱ya̱ machjen xí xka̱ xi xi ya xí ku̱a̱tíxanra̱ba̱ne̱ xi kúní mí xi ya xí bajá ndátsiebane̱ xi ya chjájña̱ba̱ne̱ a̱ te̱ ya̱ machjén ni̱a kuine̱ nga kui xi tse̱kjendayá jinbane̱ aa̱n ku̱ tu kuijínne̱ sá ku̱nia xi kísa ike kísa xka̱ ajáanée̱ sá ku̱ni mixúnra̱a ngaa̱ yaja xi ikee xi xka̱ xi xi kúéjñaniá xi kuni xka̱ ya kaji̱ba̱ne̱ Ngaa̱ te̱ tsú mi̱e̱ne̱ ngaa̱ bueno̱ yaka xingi̱a̱a tsúne̱ nga a̱ndesú xí ku̱a̱sin máchjenráne̱ nga tsúne̱ tu̱ kjianú tu̱ mi nítjinni sá ni̱xtinu̱ nchatíjngaya sá jku nchámara̱ tsúne̱ tsjádé ta̱tíejún xínie skáa̱ba̱ tsú tjayu nga̱tsa̱ ni̱xtinu̱ nda xi kui xka̱ba̱ tsúne̱ aa̱n kjiñángá íngu xka̱ne̱ xi mansaniya̱ mixunra̱ané a̱kuiní sá cha̱jan nchándibará ni̱xti sá nga̱tsa̱ kjinie sá kúsín a̱ te̱ ma xu ndi íke xka̱ba̱ne̱ ma xu xka̱ba̱ tsjáde béra̱ ni̱xtine̱ kua̱ bine̱ mandá ni̱xtiba̱ne̱, manda ni̱xtiba̱ sá ku̱ni ña xí mi̱e̱jchááñané tjin nítjin ku̱a̱sin máñá ni̱a ñané sá cha̱jan tjíndíbána̱ sa cha̱ján ku̱ te̱ ndánga née̱ ni̱a kuine̱ sá ku̱ni bueno̱ xi ku̱ni xanbáne̱ joo̱n xán nga tjin xí tsúra̱ mi̱e̱ xi tréíta̱suné a̱ ísa̱ ñú jchán xanbá ni̱akuine̱, bi mi̱e̱ne̱ bi mi̱e̱ ku̱i̱xúnjínñá a̱chu̱a nga ku̱a̱chi̱ji ajín tu̱ nguni índi íke nguni kópa̱ne̱ ngu kopa̱ xi i̱ke kúnímíra̱ ti̱o̱ña xí ngu kopa̱ba̱ne̱ tjin nítjin, tjin nítjin ndane̱ mandáña kuira̱ nga bítsjíé nga̱yaané sá kjini nga nchán kákaya nga̱ndsaa sá nchán kákáya ndá i̱tsie xanbá ni̱a kuine̱ Aa̱n ku̱ kjiña ingu xanée̱ xi sá mijíéná kúéndáñanée̱ ngu xka̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ xka̱ perikú a̱ kui xka̱ba̱ne̱ i̱bi̱jín i̱bi̱ bajáne̱, nindujánni bajá yanú kja̱ndie yanú nchan ngára̱ xka̱ba̱ ya̱ bajá xi kui xka̱ba̱ne̱ sá kjini nga nijíená ku̱a̱sín kúándáña xí kui xka̱ba̱, maíchjáñá ni̱ítu̱ kúéjñaniá sá ni̱ítu̱ basien litru̱ ngaa̱ tu̱ jkikjúánni tiñáanée̱ tu̱ basien litru̱ xán ya̱ ku̱i̱nchajian ngátsi xka̱ba̱ne̱ eso̱ téjnibáne̱ a̱chu̱ ngaa̱ tsjádé ku̱e̱tukángi xka̱ba̱ne̱ askan maaxi xi xanbáne̱ tsjádé maaxi ku̱ ní sejña su̱si̱e̱ su̱si̱e̱ a̱ jchan kásejñaba̱ne̱ a̱ sa kjini ngaa̱ sá tjin nítjin askan sá ndsu̱kuaá sá cha̱jan tjíndíbará sá kúsín ku̱ sá ni̱xti líjch, xi ni̱xti líjchibáne̱ sá cha̱jan cha̱jan kándibaráne̱ xi nga̱tsa̱ne̱ a̱ kui nítíjua xí nga̱tsa̱ne̱ eso̱ kúnímíra̱ mandá ni̱xtiba̱ne̱ joo̱n mandá ni̱xtiba̱ne̱ aa̱n sá ku̱ni ña xí jcháá a̱ te̱ tíóña kíóo̱, xi ni̱xtine̱ tu̱ nga̱tsa̱ní níkangayaá xanbáne̱ jon tu̱ nga̱tsa̱ níkangayaa xí ni̱xti ngaa̱ ku̱a̱njín ni̱kiá ngaa̱ i̱kee te̱ jchan ítsie xi xanbáne̱ sámé ku̱e̱ji̱ra̱ne̱ joo̱n ndáa̱ xi i̱kie Kúnimíra̱ ndáa̱ xi ña xí jcháñá ngaa̱ a̱ndé ike kuira̱ xi kju̱e̱tsura̱ íén ngaa̱ kúnímíra̱ ndé maná tíóá xanné ngaa̱ a̱ ma tíóña ítsiene̱ tu̱a tu̱ kuni jkiní ni̱a kuine̱ ku̱a̱njín ku̱a̱tuníe a̱nda nga xi kui xi xi ku̱a̱sin tíkutíjin xi perikúba̱ne̱ ngaa̱ tsjíé xka̱ba̱ne̱ ku̱a̱njín tu̱xki̱e̱a̱ ti̱o̱ñá ni̱a kui ku̱a̱njín sá tu̱ski̱e̱a ti̱o̱a xkáa̱ba̱ne̱.